أكيد نحب نعيش في عالم خالي من الجريمة باش ما يتسبب في قلق الناس وتدمير المجتمعات، لو ما فيش جريمة الناس تبي تعيش في سلامة، وأمان وتبني حياة أفضل، أما الكوارث الطبيعية رغم إنها طبيعية لكن نقدر نكون مستعدين لها، ونتعامل معها إذا كان في وعي وتخطيط جيد.